﻿Añetekeko jukurai ɨ oajaetema ivate yave <hesitation> ogueyiko añete äpo arakuako oajaete iroi jare jukuraivi o oaramuetevi ireta opupu, porque oata ramo supe oxigeno oxigeno oata jekopeguako jaema oimevi jokua ipuere arämoëte iroi jare aramörtrbi opupu i jaema jaeramoko <hesitation> jokua kurai